أكيد بكون <hesitation> أكيد بنختار إنه تكون عندي قدرة على التحكم في الماء لإن الماء هو سر الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. لإنها تستخدم في الري والشجر، والتنقية في البيئة، ولو تقدر تتحكم في المية يعني تحل مشاكل كثيرة العالم مثل الجفاف، أما النار رغم إنها قوية لكن خطيرة وصعبة، في كل هالظروف.